Laha agnamiko manokany aloha ny loko mena de midika agnamiko hoe raha <hesitation> mahakasikasiky <noise> fahavalo zany e, zay ny fandinihako anazy. Laha amiko manokany hoe lokom-pahavalo izy io laha agnamiko. <noise>